देखो सा हुकम एडी बात हवा के आपणो माइक्रोवेव हवा जाकी आजकल रै जनरसेन मा बोथ काम मा आवण वाली चीज हा। ओ एक डब्बो जैसो हवे, ऐनू आपणो टाइम भी बचा औऱ बिन माईना आपा अपनी चीज राख सका हा।